Ta <hesitation> whe ni menou ka arsenal an khu boll ni woro port hycort ni woro waw manni la nasawa ɗhi ka ma, pili machine gholon ni waw lau eh wokeni arsenal tikiu na pilani toh who ni woro piporo ti baze pidi who munyigi poro ti gombe mamu illou mamu illou lenya ta kopeno machine mike ta ko non ta suweni tiku seno am mani pekkho kheno mani sakkyou ɗan ni kopou ko non ɗan na kobeno na wassi lenya kai shiyasa mani ko ɓou karnayi kirano kikkei kawai ni tepzun arsenal forever, arsenal sforever, arsenal foreber menme ta veleno nata ah, ko ma khi kopin ko makhi kopin tikiramun amma ni mengezun musamman kigi miya saka, gabriel jesus siɓɓa mike mike wawu ɗulle ma mike keppego ɗulle kai- ma arono woro pidi no napgi tomon ma mike yo porou, kai amma mamu wannna kusan karshe ɓho kusa wh mura kwaɗɗi dugle ɗan memme wassemun lenya who mike a ɓang lenya sup kira ti aromun kai ma suppo kira ti aromun kikkei toh whe damigeno. Kei pidi who hanneno na mengi war ɗammi duglen arsenal ma wannan mɓomi siɓɓa whe a guɗɗen pa siɓɓa whe a guɗɗen ɗan supkira ti arogo kai wikei, wikei rossonoo ɗai illina said ai in ɓang in ɗimmingi ko ni mingudemu ko kuma ma manager who mike ɓarri ɗugler amungi kurɓe siɓɓan na penom ah, ai dama ta maka walla pin am toh, siɓɓa tayiyo pror ka mungi kurɓen siɓa tayi poro ta ɓhug boll ka mungi kurben toh kari whe poo ti ton ai siɓɓa ari ariyrgon whe who rossogo tah kan and tomonni ci ammar magayo tah kan and toomonni cii ammar magayo yadda mmaga munyezuri kurbe siɓɓa mike toh mike ta khukoboy kkarinap tomonni ka mungi kurben ko ma penom, ko lenya kiyi mun whe yi whe yigemun zolaya ma penom, sai mu poro pa kiji mu taɗi cup kei ɗan memme watu var ti kiramun kizi mu tadi cup ɗan watu yar ti kiramun kai kai who wikei kkai dameno fa rossono i llou pa ya rossono ɗan illina toh ni mengi bomi ma mau, ma kwaɗɗou lokaci amken kwaɗɗou momi mamu ru kyuu ma yamba menou muri said. Ma yamba menou munyigi aɗɗ’ua mɓomi ma yamba menou muri pilli anyi dulle muri pili siɓɓa who mike tayi dulle muri pili siɓɓa who mike sulle tiku pebekei kama kaukui, kamma kaukui muryi ma yamba yima ma yamba menou mur said dene whe ta watu kam sene whe ta watu <noise> mu siɓɓa arsenal mur saɗi kopi sai u saɗo cup kei ma yamba menou mari wassi ti lenya mikei ah, pikkei memme ta manyu, manyu, manyi manyu mmanni ma wawemun van yimun phhok, phok, phok, wai ta arsenal ar anriyamina lebe dan mike kidi pisi ti piɗi kai whei ɗameno mɓomi arsenal ka illani ka wassezun tipi toh ni mengi lenya whe ɗaɓgi pino who munmengi arseal ma illo mamu dimmi aro, mamu ɗimmi aro mu dimmi yamba. Ma yamba menou mur saɗi ma yamba menou seneto watu ma mu ɓengina seneto watu ma yamba menou mur saɗi ma kikkenn kam har anminano mungheno ɗubu far tani wasso arsenal ni meh manyu nace haɓa ai dubu fargo ariyino amfanin gombo wasseno ti arsenal kawai ɗuɓu fargo khuwego manni agano ka muuno ɓiran anminano kata munno ɗuɓu ghumo tani wassi arsenal ni meh manyu na ah nari wawunan ni ɗhigeno kawai nimengi ko arsenal mike wa ɗhulle ko mike awa ɗhullen niɗi tare mengesun ni mengi arsenal ko mike ta khi kopin ko mike ari khin <hesitation> niɗhi tare kasun nari wassezunni shiyasa ni ballon indimmi yamɓa ma yamba ɓalleno <noise> ma seneto watu mu saɗi um, ma yamba menou muri saɗi ma yan manyu mike ɗha mike tawemun yaɗɗa muriyi eh, mɓo mikam ma yamba menou sene whe ta watu mu arsenal muri tadi.